احسن نصيحة سمعتها هي ما تخليش الخوف من الفشل يوجفك كل غلطة هي درس طبجتها في حياتي كيف نواجه تحديات جديدة ونختم على روحي بلا خوف من الغلط خاطر كل تجربة تزيدني خبرة، فلهذا ما تخافش من الفشل ولهذا انا ما عادش جعدت نخاف من الفشل لان الفشل هو اللي يزيدني خبرة